tillögur að umbótum í húsnæðiskerfinu gætu verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni segir forsætisráðherra fjörutíu tillögur voru kynntar í dag sveitarstjórnarfólk í Reykhólahreppi segir að Vegagerðin hafi tekið skipulagsvaldið af sveitarfélaginu sveitarstjórn samþykkti í dag

um Teigsskóg þingmenn Miðflokks og utan flokka sökuðu forseta

Alþingis í dag um valdníðslu og svívirðileg brot á þingsköpum þegar tveir nýir

voru kosnir tímabundið til að fjalla um

skapar tækifæri fyrir sumar starfsstéttir en aðrar þurfa að leggja mun meira á sig en venjulega

fengu í dag flestar tilnefningar til Óskarsverðlauna alls tíu hvor tilnefninga leikara í ár er fyrir hlutverk byggð á raunverulegum persónum

gott kvöld tryggja þarf nægilegt framboð á íbúðum sem mæta þörfum ólíkra hópa en það hefur mistekist hingað til segir skýrsluhöfundur um tillögur til að bæta stöðuna á húsnæðismarkaði forsætisráðherra segir að tillögurnar geti verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni stjórnvöld launþegahreyfingin og atvinnurekendur ákváðu fyrr í vetur að stofna um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði heyrðu jæja hjartanlega velkomin

hópurinn skilaði í dag fjörutíu tillögum sem eiga að auka framboð og mæta þannig uppsafnaðri þörf tillögurnar skiptast í sjö flokka lagt er til að áfram verði byggt upp í almenna íbúðakerfinu stutt við uppbyggingu húsnæðisfélaga og skýrari reglur settar á leigumarkaði án þess að það bitni á leiguframboði og þá sérstaklega leggjum við áherslu á að

það verði alltaf nægjanlegt framboð til þess að mæta þeirri eftirspurn sem sem er til staðar og í raun og veru mæta þörfum ólíkra hópa á húsnæðismarkaði og skapa þannig frekari jöfnuð anna segir að þær íbúðir sem sé verið að byggja mæti

ekki þörf fólks með minni tekjur og eignir framboðið sem er að myndast það eru vísbendingar um það að litlu íbúðirnar eru á dýru svæðunum en á ódýru svæðunum þar eru að byggjast stórar íbúðir sem eru þá í eðli sínu ekki ekki jafn

og hægt væri einnig þurfi að einfalda regluverk í skipulags og byggingarmálum og rafvæða stjórnsýslu samhliða þessu leggur hópurinn

mikla áherslu á hraðari uppbyggingu samgönguinnviða og almenningssamgangna þá þurfi að ráðstafa líkt og Keldnaholti fyrir íbúðir og leigumarkað hópurinn leggur einnig áherslu á að samræma söfnun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál hér á landi enda hafi henni verið ábótavant forsætisráðherra segist binda miklar vonir við tillögurnar það er auðvitað mjög dýrmætt að fá þessar tillögur sem byggja á töluvert

greiningarvinnu og þær eru lagðar fram í samstöðu þannig ég held að við séum komin með góðan efnivið til að vinna úr bæði til lengri tíma og skemmri tíma og við vitum það öll að húsnæðismálin hafa verið mjög ofarlega á baugi og jafnvel kölluð lykillinn að lausn að kjarasamningunum drífa Snædal forseti a s í hvernig líst þér á þessar tillögur

kemur í okkar hlut að landa þeim og fylgja þeim eftir nýtt sem skilar sér beint í leigu það eru tillögur sem snúa að ríkinu og ég sé þær svona

framhald á því sem við höfum verið að gera til dæmis í almenna íbúðarkerfinu tillögur

að ræða um lönd í eigu ríkisins og mér líst ekkert illa á það heldurðu að þessar tillögur hafi einhver áhrif inn í kjaraviðræður ja eigum við ekki bara að segja að þeim var almennt vel tekið með þessum fyrirvara að það ætti eftir að koma í ljós hvað hver og einn væri tilbúinn til þess að stíga fast inn í að framkvæma þetta en

trú á því að þetta gæti gæti skipt miklu máli fyrir framhald kjaraviðræðna og þær eru það vel ígrundaðar þessar tillögur að þær eru mjög góður grunnur inn í það samtal fyrstu viðbrögð eru bara mjög jákvæð og það sem er mest um vert er þetta að aðilar vinnumarkaðarins og aðrir haghafar hafa náð saman um þau málefni sem eru hvað brýnust í komandi kjarasamningsviðræðum og það er vel þannig að þú telur að þessi skýrsla hafi jákvæð áhrif á kjaraviðræður tvímælalaust en núna kemur að útfærslu og það

allra að hrinda þessu í framkvæmd hratt og vel þetta eru flottar tillögur mér líst ágætlega á þetta mér skilst að samráðið hafi verið gott vinnan hafi farið vel fram og ég held að aðalatriðið sé hvað verði gert við þessar tillögur hvernig ríkisstjórnin muni koma til með að bregðast við ætlar velferðarnefnd Alþingis eitthvað að skoða þessa skýrslu já að sjálfsögðu og ég er strax búin að biðja um fund búin að boða fund í næstu viku drífa eru til bóta fyrir fólk sem er verr statt á húsnæðismarkaði svo virðist sem Vegagerðin leggi í raun bara fram eina tillögu sem við verðum að samþykkja segir sveitarstjórnarfulltrúi í Reykhólahreppi meirihluti sveitarstjórnar samþykkti í dag að Vestfjarðavegur skuli liggja um Teigsskóg sveitarstjórn Reykhólahrepps stóð í dag frammi fyrir því að velja leið fyrir Vestfjarðaveg um Gufudalssveit fyrir aðalskipulag

sveitarfélagsins velja þurfti milli leiðar þ h um Teigsskóg sem er sú sem Vegagerðin vill fara og gert er ráð fyrir í samgönguáætlun og leiðar r um Reykhóla með þverun Þorskafjarðar tillaga Huldar Haraldsdóttur um að halda leið þ h í tillögu að aðalskipulagi var samþykkt með þremur atkvæðum gegn tveimur ég svo virðist sem Vegagerðin samþykki og leggi bara fram eina tillögu og eru bara peningar

og enga aðra tveir í sveitarstjórn greiddu atkvæði gegn þ h leiðinni við höfum skipulagsvaldið

sem við höfum eins og þeim sýnist Árný vill skoða rétt sveitarfélagsins gagnvart Vegagerðinni ég vil benda á alvarleika þess að skipulagsvaldið er tekið af sveitarfélaginu og ég vil að

þótt sveitarstjórn hafi nú tekið ákvörðun um leið liggur ekki fyrir hvenær þörfum endurbótum á Vestfjarðavegi lýkur en þ h leið um Teigsskóg er talin valda miklum umhverfisáhrifum mínar áhyggjur beinast

r leiðina samgöngu og sveitarstjórnarráðherra er sáttur við niðurstöðu sveitarstjórnar Reykhólahrepps hann segir að leiðin hefði alltaf verið umdeild sama hver hefði verið valin

vera langur og strangur ferill og núna vonandi er þetta að leysast ég er nú ekki sammála því að það sé búið að taka

skipulagsvaldið af heldur hefur þessi vinna tekið langan tíma smátt og smátt hafa menn kannski hent öðrum kostum frá og þetta var síðan orðinn sá kostur sem að þótti líklegastur og það er bara ánægjulegt að menn skuli hafa tekið ákvörðun um það í dag að setja hann áfram í skipulagsferli í kjölfarið mun Vegagerðin óska eftir framkvæmdaleyfi

að sækja um það tvískipt og sveitarfélagið gæti þá veitt veitt framkvæmdaleyfi fyrir að tvískipta framkvæmdinni hún gæti vonandi farið af stað sá hluti sem er minna umdeildur

alveg eins við kæru ég á satt best

reyna já Steinunn Þóra Árnadóttir þingmaður Vinstri grænna og Haraldur Benediktsson þingmaður Sjálfstæðisflokks voru kosin varaforsetar Alþingis tímabundið til að fara með

sökuðu forseta Alþingis um valdníðslu og lögbrot í

ónýtu máli það var rafmagnað andrúmsloftið í þingsal þegar taka átti fyrir kosningu tveggja nýrra varaforseta þingsins tímabundið til að fara með

í desember lýsti forsætisnefnd sig vanhæfa til að fara með málið en þingflokksformenn allra flokka samþykktu á fundi með forseta Alþingis í síðustu viku að fara þessa leið ég vil svo láta þess getið að það er einróma afstaða bæði í forsætisnefnd og á vettvangi með formönnum þingflokka að taka beri stöðu forsætisnefndar að þessu leyti gagnvart siðareglunum til endurskoðunar fjórir þingmenn Miðflokks sem sátu

sendu forseta Alþingis bréf fyrr í dag þar sem þeir sökuðu hann um óvild í sinn garð og sögðu þessa aðferð ólögmæta þeir ítrekuðu afstöðu sína í aðdraganda atkvæðagreiðslu um afbrigði í dag og sakaði formaður Miðflokksins hann um að hafa ekki gætt upplýsingaskyldu sem

kemur kannski ekki á óvart þegar markmið málsins sem hann hyggst kynna hér á eftir er að brjóta þingsköp með svívirðulegum hætti mér finnst þetta ekkert annað en valdníðsla mér finnst mjög óþægilegt að standa hér uppi en ég get ekki annað á hvaða vegferð er Sjálfstæðisflokkurinn ef að hann samþykkir valdníðslu eins og þá sem hér er uppi þetta er hlægilegt mál afgreiðslan á þessu máli hér í þinginu er hið hlægilegasta mál og lýsi ég bara vanþóknun minni á því að ég fór inn á þing til að gera land og þjóð eitthvert gagn en ekki að standa í svona argaþrasi um ekki neitt nema ónýtt mál Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson voru síðan kosin varaforsetar tímabundið með fjörutíu og fimm atkvæðum gegn níunda þingmenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi greiddu atkvæði

með málsmeðferðinni nema þingmenn Miðflokks og utan flokka sem greiddu atkvæði gegn henni

starfsnám eftir að b h m gerði alvarlegar athugasemdir við að starfið yrði launalaust formaður félags laganema segir málið leiðinlegt atvinnunefnd

sem sér um að skipuleggja starfsnám fyrir laganema við Háskóla Íslands setti nýverið inn auglýsingu á Facebook þar kemur fram að félagsmálaráðuneytið auglýsi eftir laganema í ólaunað starfsnám í erindi sem b h m sendi ráðuneytinu í gær eru gerðar

alvarlegar athugasemdir við að starfsnámið sé ólaunað vinnuveitendum sé með öllu óheimilt að ráða til sín starfsfólk á lakari kjörum en kjarasamningar kveði á um Gissur Pétursson ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu sagði í hádegisfréttum að í kjölfar athugasemdanna hefði verið hætt við að ráða í stöðuna samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið auglýsti einnig eftir laganema í ólaunað starf fyrir nokkrum dögum Ragnhildur

vegna umræðu um ólaunuð störf og gagnrýni á þessa skipan mála muni ráðuneytið hins ekki ráða ólaunaða laganema að svo stöddu auðvitað

að taka að sér launað starfsnám

forsætisráðherra Noregs kynnti í morgun nýja ríkisstjórn landsins sem hún segir að sé fyrsta meirihlutastjórn hægri flokka í Noregi frá nítján hundruð áttatíu og fimm stjórnarflokkarnir hafa áttatíu og átta þingmenn af hundrað sextíu og níu

haustið tvö þúsund og þrettán þegar hægri flokkurinn myndaði stjórn með miðjuflokkurinn Venstre gekk til liðs við stjórnina í janúar í fyrra leiðtogar Þýskalands og Frakklands endurnýjuðu í dag sögulegan sáttmála um vináttu og samstarf ríkjanna sem fela á í sér fyrstu skrefin að samevrópskum

herafla

forseti Frakklands og Angela Merkel sáttmálann frá nítján hundruð sextíu og þrjú hann markaði þá tímamót í samskiptum þessara tveggja ríkja sem um langan aldur höfðu borist á banaspjót nú

er frekar talað um að sameina franskar og þýskar hersveitir og stíga fyrsta skrefið í átt að samevrópskum her sameina franskar og þýskar hersveitir og stíga fyrsta skrefið í átt að samevrópskum her fátt kemur hins vegar fram um Evrópusamstarfið í þessum sáttmála sem þykir endurspegla ólíkar áherslur leiðtoga ríkjanna um þessar mundir í tilefni dagsins buðu sendiherrar Frakklands og Þýskalands hér á landi til fundar í morgun til að

ræða samstarf ríkjanna og áhrif þess á Evrópusamstarfið þung færð var á

snjókomu síðustu daga snjórinn hefur misjöfn áhrif á hinar ýmsu starfsstéttir fyrir sumar skapar hann tækifæri en erfiðleika fyrir

byrjað var að moka götur á höfuðborgarsvæðinu klukkan fjögur í morgun umferðin var mjög hæg á mesta annatímanum í morgunsárið en léttist eftir því sem á leið lögreglan hvatti ökumenn til að fara ekki af stað á illa búnum bílum og nýta þess í stað almenningssamgöngur og virtust ófáir hafa farið að ráðum þeirra og skilið bílinn eftir heima hvernig var umferðin í

frekar að taka bíla og skilja sína eftir heima já öll svona vond veður hjálpa okkur það eru þó ekki allar starfsstéttir sem fagna snjónum og færðinni það þarf að vakta bílastæði bera út póst og tæma sorptunnur þótt það snjói

erfiðir dagar og menn eru bara búnir tunnurnar eru jafnvel sjötíu áttatíu kíló maður vinnu þetta er svo erfitt hvernig

að halda ykkur gangandi erfitt með einu sinni en

búið að vera mjög mikið vesen svo eru ýmsir sem láta snjóinn ekki trufla þú ert að hjóla í þessari færð er það ekkert mál mál nei bara vera á góðum dekkjum og skella sér í þetta það er ekkert mál þú ert ekki að láta veðrið stoppa þig að fara út að hlaupa ertu á negldum nei bara sumardekkjunum sko það getur verið gott að bregða sér í hlutverk raunverulegra persóna en

leikara sem eru tilnefndir til Óskarsverðlauna lék hlutverk sem eiga sér fyrirmyndir í raunveruleikanum fengu flestar tilnefningar tíu hvor roma er óður leikstjórans

í Mexíkóborg hún er tilnefnd sem besta myndin og besta erlenda myndin og er auk þess fyrsta myndin sem framleidd er fyrir Netflix sem tilnefnd er til Óskarsverðlauna í þessum flokkum þrettán af þeim tuttugu leikurum og leikkonum sem komust á blað í dag eru tilnefnd fyrir hlutverk sem eiga sér stoð í raunveruleikanum þannig eru þau

grant eru einnig bæði tilnefnd fyrir hlutverk sín í

og vinar hennar Jacks Hock lögreglumaðurinn sem Adam leikur í BlackKKlansman á sér sömuleiðis fyrirmynd í raunveruleikanum og það á túlkun

það kom svo fáum á óvart að Rami Malek fékk tilnefningu fyrir túlkun sína

Mortensen og

Mahershala ali þá eru ótaldar leikkonurnar Olivia Coleman Emma

fyrir hlutverk sín í kvikmyndinni The Favourite myndin sem segir frá baráttu tveggja

um hylli Önnu

Bretadrottningar á átjándu öld var alls tilnefnd til tíu verðlauna

Óskarsverðlaunin verða veitt þann tuttugasta það var kalt á landinu í dag og gekk á með dimmum éljum

en einnig snjóaði á norðausturhorninu á morgun verður öllu bjartara yfir og minna um úrkomu en áfram verður þó kalt norðanáttin gæti bitið í kinnar á Austurlandi en í öðrum landshlutum verður vindur hægur Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfur morgundagsins

karlalandsliðið í handbolta mætir Brasilíu í lokaleik sínum á h m á morgun Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir að leikurinn verði erfiður en að liðið ætli sér sigur fyrirliði brasilíska landsliðsins reiknar með erfiðum leik gegn Íslandi Brasilía hefur aldrei áður komist jafn langt á h m og óttast er að nýr framherji Cardiff í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hafi farist í flugslysi í gærkvöld

tillögur að umbótum í húsnæðiskerfinu gætu verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni segir forsætisráðherra fjörutíu tillögur voru kynntar í dag sveitarstjórnarfólk í Reykhólahreppi segir að Vegagerðin hafi tekið skipulagsvaldið af sveitarfélaginu sveitarstjórn samþykkti í dag Vestfjarðarveg um Teigsskóg þingmenn Miðflokks og utan flokka sökuðu forseta Alþingis í dag um valdníðslu og svívirðileg brot á þingsköpum þegar tveir nýir varaþingforsetar voru kosnir tímabundið til að fjalla um

fannfergi og þung færð skapar tækifæri fyrir sumar starfsstéttir en aðrar þurfa að leggja mun meira á sig en venjulega til þess að geta sinnt verkum sínum næstu fréttir klukkan tíu í kvöld þær er alltaf að finna á punktur is þar sem

að horfa og hlusta á fréttatíma okkar